Dɛ mobotum menye mbowa akasa anaaso mobotum m'aka wiadze afaana nyinara kasa no, nkyɛ mepɛ dɛ mutum meka wiadze afaana nyinara kasa kyɛn dɛ menye mbowa bɛkasa siantsir nye dɛ menngye nndzi dɛ ͻdasanyi biara wͻ asaase yi do a otum nye wiadze yi mu ͻdasanyi biara dze nkitaho na ͻba no dɛm a, mebɛda mu soronko na mbowa a wͻnye me bɛkasa dze, munnhu mfaso biara a ͻdze bɛberɛ me.